الهدايا افضل بالنسبة لي لما احد يجيب لي هدية احس انها مليانة مشاعر وتفكير في الشخص اللي جابها يعني الهدية تحسها شخصية اكثر وتظل ذكرى حلوة مرتبطة بالمناسبة الفلوس مفيدة اكيد لكن ما عندها نفس القيمة العاطفية اللي تعطيكي اياها الهدية